أنا اللعبه اللي نشتي نلعبها كي نعود وحدي هي البلايستيشن نلعب البلايستيشن، عندي بلايستيشن ستة انايا، نبدا نلعب بها آخويا، ونلعب بال- <hesitation> بالحروب نلعب في الكرة ندريبليه ذاك نجرب ميسي ندريبلي، رونالدو كاين داير في اللعبه مداير وحد أنا باسمي، كيشغل أنا لاعب مصدي روحي هكدا آخويا ومداير بلايستيشن رقمي خمسة نلعب بها مع الجماعه في اليوتوب في الانترنيت في كذا.